Tëtäguasu <noise> Vietman oako mokoi arapotipe mopeti eta saupopa irundipa pandepo arasape kua tëtäguasu icapital jae Hanói, ikorepotireta jaeko Bong vietnamita jareko imiarireta iñee vietnamitape oiko Asiape <noise> kua tëtáguasu <noise> guinoi <noise> playa jare <noise> ïaka icapital <noise> jaeko Hanöi Rinde kua oyeapo homenaje al lider único <noise> ho, Chi Minhpe <noise> époc <noise> a comunista oïyave